Heran dah heh esah apire heh effia obeh ereze oyomina yok kwam eden beh ayok abiniyin oh obeh ereze che ewok kah mbe muni anwa woneh ereze nam va pam me- ch abe ereze egang effia mbe ah mpiri heh effia nunghe eden cho ndep eh mpiri hin ndewa ekpo etan ova fungh meh fah pah mah atop eh wurinke nde wanna ndep ana ndewi nta base ndewi abuh buhi ndewo nku mpiri hoh okum nkwu nawa nkwu won abeh nonah heh ekpon heh rejoice ogbuwa angban em em erongha mma nah wuh meh ekpon ova muh owoni ereze umuhomze ekpon duma meh wonne ereze nguma che bi ship ngeh heh erogha ngaso nwoh nne ewoni che mma nkin nwona nkin mbowi beh ship ntogha ana ngeh hegbon ntogha asi nghe nton ehim ngeh ntoghe esem nge ntoghe abubuhu nge ntoghe etawosi ngeh ngeh hi etawa asi ngeh otokk foh usi ucha tokk tim odam habubugha mna ship ship ngeh ngeh beh bi ship mbuwa nah ngeh beh bi ship mbuwa nah ngeh ekpon nyeri ntera deh ekpon meh nge ekpon ma chi ma che ekwe evu emi enkeri che mi nkeri ma ndo do ndo ndo. Matimah esi ebi eke ebia nchere ekpon nki- ma- che ngehe rereke mgeri nang eva pam nyero oyok nwa kwu togha ogbang kwa atima kwo ntima kwe mama. ntima ekwanen kwa apolo gbam bi shep shep buh nwungha poh onem agbang poh oki-erek ekema anang boh keh mandowi ship onung onung yeri anung kpenankpen okwo eteh che yena ayok peh eyanhe yeri eva peh ebangha acheno uchatok fah abangha abeh efino bi ship kameh ngeh fam nchi nchi noha beh nke erek esiechana nwona egameh heh onun kpenang kpen hey mama mumu edam mi heh edami heh ah bung ha akwa acha bungho agua asi akasa agwa mbangha kasa akwa bugha na yerch nwer koh bungho bungha kah wagha beh nah yeri nwer mbimbe nki ereze cham nah beh ka acha buh nwuna ah ehop eh ndewe ehop dah tera meh hohop oh rejoice kuh ohumeh ekponoh keh nah ndiwe ereze heh effia mm piri heh effia ndewi ereze ekewo oyomina kwam doh mba asi yan nwon ah ehop eh- etimi eho p nw oneh ereze minah ayo sam kwo man nwa kwam okwuh beh ship ewop hokhe ndewi etewase abah afufuh eyini ndewi esen nkwo mbiri nkwo ehuribeh ehop ana kam ma seha. Kahro amah wangho anah beh hama zima beh mah zima ehut cheche beh si ewonah eraziting akah howa baung ovah nkah hoha ngoh bi shi humu ekpon nku gumu erezi hker azi nguma bi shi nhe hi wba nku zoha obah ehurt mah nki howu nnonan si nuonah meh nsowi che bi shi nki bonwnche bi shi naki zoha si duma nheg kah razi nkeh razi kwam nbowi nki gam sa nhe pkpo nhe itawazi nhe sbubuchi ngi ihimi ngeh zain onhu nung bi shi shi nhe meh esangha nbi kahn kuh hey kpon noh moh omoh hay kpon bi bem bem bem bem ovah nfonah meh oni ewort ekwomeh mahu do seh bi bio bi nyeri beh obi zino gban gban khu onong onongheu okwo rongha zah yeri vuh phee nangha rongha yeri vah pha mercy bong kwo onongho okwu ochi kwe yeri chioma ovoh kwo onhe hey beh bi shi onongho onongho ochi beh kah cha bi shi kwa apouo kwaman odey doctor ngeu nce he beh bi shi onong onong ochi nbowa nwa kwam asi nkowa nza weht.